نفضل المكلات المالحة على الماكلات لحلوى، أولا على بنة نحسها بنينة ما ت- ما تقلقش منها مش كما الحاجة حلوى كي تكلها توجعلك راسك، لحاجة المالحة على قد ما تاكل منها تبدا بنينة <hesitation> ما تنجمش تقص عليها ثما برشة أنواع ثما برشا <hesitation> أذواق متنوعين <hesitation> تنجم تاكلهم على قد ما تحب وبنان أو متنوعين <noise> بلكدا.